Yna sni sni woɓa da mgbma yna yi knundo, knudo nɗye wo yna aga ga dawo aga do do bu a wyi kn aga wyi kni aga ɗu, a pye a to afi nuwna lo aga, fi nuwna lo wyango fye gbmari, gnuba, chari fye aga kowo ge, aga ko muhni aga dunku ɓelo ko kawo kododo futuri aga chitangasa ɓelo, aga kolo aga zhige a ɓawo tuna aga tuna azhi ɓa shni shi efye zhi ɓa ri aga wo sna aga wo sna aga suga dna wo a suga dnawo hega ɗye ɗye wa zhi de wo dadayi hega towo, hega wo woda nɗye eba ga yi'o, yi ɗye yi ye, esna ba ɓe. Aga wo ta ɓwa shi e ba wyewye rilo sasale nɗye hega wo to ga sni ge yna a ɗye ɓyina wo he wyoo. Wo sni wo kima wo da he gbma, wosni wo kuma wo ɓe he ɗya e nayi lo, ɓena e apa yakpe tso, aza nɗye ɓa snutnuetnu de ɓyina yna ɓagna ɗye nɗye suga ɗye ga da zo e nayi du aɗye dehe gnuma gi ebmya zango he yi tna suga yna ɗyim, hega snu knudo ha ga ɓwa suga lo hega snu knudo he ga ɓwa eɗya ɓe damgbma de wo yna wo kayi yna ɗye wo snuza yna num hega sni wo nini hdo hele kni za kpma hele kniza kpmi hegna za kashona, yna gynana he ɓeri kuza yna na, hega sni knundo hdo hele dalon hega knudo sni hde yide heɗye ɓe tete kpe sasale wo tohe chnanpo ɓwan, wo ɓa pmyi he chnampo yan, wo snu he rere kala kalan woke snu he laga hdo snu ɓe noɗye bmya ynam wori snu wo ɓe ga gna mi gbma da ė sni sni balo ė ƙhiƙhiri ė aynasnu a yna snisni lo.